Yoo fiine fiine njongutunu dii niini kane ngoo yick nani. Yalla mbhiiké ndii fiine nyongutunu dii niini njongutu ngoo yick nani? Nroog yooni an mbangh foo mbangh maagh nroog imoome roog ni nii nruu yongutuni idiimo yicki-he-wonfoone siigane njongutu. Maa nroog nruu wongu nruu kuur niir woo jiick mu kuur. Maa fii nangh nnéé, doomaatima la yongutuni, fuu kuurma tuu nlhaa féé foo ak dambu. Fuu kuurma déck ak dambu, adiimo fuu yongutuni. Ghune gora ngoo féé njongutunu. Mu yongutuni, mu kuurma ak dambu, imhooma maa kottu. Moo la dii njongutuni, mbhuughune imhoomo. Ani niirma sa fii iniima sa féé dii moodo, maa asa jickmo nune njongutu siinune, mu jongutuni, ala diimo yééne nnéé han miine nii nsaa bhoode foo, mbéémangh alacka kaséné dii nune njongutu nune. Ghuna mbhééké mbangh njongutune n iini kane dii mbangh dii fiine kane ngoo yick nani. Nroog mu la riig ni mu gnooma nlhaa fuurmoni foo an too, niir féé jick kangh mii ikiisi. Maa mbangh ghuna nféé-noo-mbangh dambuma. Iyongu ghi idii yicki yangh na nféé mbangh bambu yéckma fuuni. Ghuna mbhééké mbangh damma mbangh kane dii niini kane, goo yick nani. Maa nruu kuumama nroog la dan nraa duunu mu fuu dongtu. Fiine mu yick mu dongmaatima yaa niingisi yuune, wiifo téé muu doo yicki ndiithi mu jongutini nnéé ngoo lééni, ngoo lééni. Nii doodemaati fuune féé yééti- yééma danane, a ala kottu dii miine nkaa niima dongtu dii nkaada. Nkayo nkaye nii njongume ni yéé afu dongtu, baata mbiiri ndocka danane nkaa kuurma dan-n. Njonguni dan fii nangh nnéé iwaane jééye nnéé. Maa wora- wora- nkayo- nkaye mu yongini yuuni isuun sune juune, nkayo- nkaye mu yonguni kune njongutu nune nsuun sune, mu nniima dongtu, maa jééye. Moo mu sa kottu yanghma nlhaasa dockmoni nka wii. Yanghma mu laasi yick nini, wii loome nini, dii fiine kaaname an goo yick nani déé. Soota mbangh, yéé dambu mbangh kanack nnéé, fuuni nnéé, idii dambu nhaansi. Docka yaala thaawuung ki idii dambu nhaansi. Nruu tiignééti dambu nruu dii dambu nnhaasi. Njongutuni-mbangh kama dii yoonu kama ngoo yick nani déé. Doomaatima woo ringi jongu han mu la kan-féérine kaasi, yonguni kaaséma mbuuru nfuur moo. Muu yonguni kaasama yanghma-dii-kaalesongma dan laa fu-kandini tuujuuma. Maa kaalesongma kuunangh aa kiisi ibuuma kuune, mu dii mu yongutini, ghune ngoo féé njongutu nune déé. Mu kuur la mu fuuntu ak dambu, niirane yick. Nu dii njongutu, maa kuu-njongutu nthéé. Kuur la mu fuuntu ak dambu. Niirma tuu sééyémoni ndiithi mu fééni déck.